Ny karazana hitako amin'ny bisikileta ao zao, mampandeha anazy a, <hesitation> volagnany, pedal-ny, pneu-any, ny chaine-nany, ny inona moa mampadeha anazy igny.